Ñe mbiatɨtɨ tristeza kua ñee oaja yande rupi amoape, jeta yamongueta oaja ñaneäka rupi yave, amoape kia okañi yandegui yave mbae mbaeti ñanoi yave jare yande mbaeraji ñai yave jaeramiñovi keti kia öi yandegui yave yande piatɨtɨ ñai